إنه يكون عندي لوحات كثيرة، وكل اللوحات المرسومة تكون عندي، أحسن من إنه يكون عندي مكتبة فيها كتب كثير ومملة ما حد يقرأها، لكن اللوحات بإمكاني أسوي فيها أشياء كثيرة، إنه ممكن أخليها في معارظ أعرظها، ممكن أبيعها ويطلع لي منها فلوس أشياء كثيرة حلوة، زائد إن اللوحات يكون شكلها حلوة أصلا لكن الكتب مملة.